والله يعتمد على المسا- المزاج، بس <hesitation> إذا كان لازم أختار، أنا أفضل الموسيقى العصرية. السبب إن الموسيقى العصرية فيها إيقاع وطاقة، <noise> تخليك تحس بالحيوية والاندفاع. خصوصاً إذا كنت في مكان مشغول، أو تخت- تحتاج تحفيز. أما الموسيقى الكلاسيكية، فهي ممتازة <noise> إذا كنت حابب تهدي أعصابك، أو تركز في شيء معين، <noise> مثل الدراسة، أو القراءة. لأنها تساعد على الإسترخاء.